L'Australia al e ün pais ch'al e stait culunizà da gli ingleis ënt ël millesettecento, milleottocento, a ie 'na pupulasiun bianca ch'a sun, ch'al e pi növa dizuma e ënvece a ie 'na pupulasiun nativa ch'a sun i aborigeni ch'al an 'na cultüra mach urala e al an mai lasà niente dë scrit